ايوه التعليم مهم جدًا للمجتمع هو أساس تطوير افراد وبناء القدرات يساعد في تحسين مستوى المعيشة ويعزز من الإقتصاد التعليم كمان يعزز القيم والأخلاق ويزيد من الوعي الإجتماعي والسياسي لما يكون في مجتمع متعلم عنده القدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.